راح نقول لك يا صاحبي كيف تكتب رسالة ونشكر فيها هذا رادل، أول ح- أول إشي يا صاحبي رايحين قاله هوا عن أكلمه عن أي موضوع حدث مه، إن قاب لنا هدية قديمة قبل ذلك أو شيء راح نقدم لها شيء مقابل لي، ونقول له هذا أفضل شيء رأيته يناسبك أنت لأن هذا يناسبك.